Pos paquí pala Estremaúra i se me vienin tolos nombris destintus que tenemus pa tolas crassis qu'ain. Lombas, morras, tesus, cotorrus, calvoterus, arrifis, calviterus. I caúna cola su geología, la su fauna i la su frora. I alogu ai una tupa d'ellas que tienin un castru eno altu porque enantis era ondi vivían los nuestrus antigus, enantis delos romanus llegal i eschangal-mus. Ca vés que veas un sitiu que l'izin castillu o castilleju ya sabis que velallí ai un castru prerromanu.